ما أنتقلت لبلد جديد أول شيء سويته هو إني بحثت عن أماكن تجمعات زي المقاهي أو الفعاليات الثقافية، وكنت أشارك في النشاطات المحلية مثل الدورات أو ورش العمل، كمان إستخدمت التطبيقات الإجتماعية عشان أتعرف على ناس جدد ، لقاءات مع مجموعات من نفس الإهتمامات، وفي كل فرصة كنت أبدأ محادثات مع الناس لثقتي فيهم، وأحاول أتعرف على ثقافاتهم.